عشان تستخدم مصباح كهربي، أول شي قفل كهربا عن الدائرة في لوحة التحكم، بعدين خذ المفتاح القديم وحاول لفه في إتجاه عكس عقارب الساعة لحد ما يطلع، حط المصباح الجديد في المكان نفسه، ولفوه بإتجاه عقارب الساعة، تأكد من إنه كويس وبعدين شغل الكهرباء مرة ثانية.